ח׳אס יְכוּן תְוַאזֶן בֵּין אֶלסְּעַאדַה אֶלשַּחְסִיַּה וַאלְמֻסַאהַמַה פִי אלמֻגְ׳תַמַע, אֶלסְּעַאדַה אֶלשַּחְסִיַּה מֻהִמַּה לִאַנַהָא כִּתְחַלִּי אֶלְאִנְסַאן מְרְתַאח, מֻחַקִּק דַאתוֹ, וַלַכִּן אֶלְמֻסַאהַמַה פִי אלמֻגְ׳תַמַע כִּתְחַלִּי אֶלְחַיַאה עַנְדַהָא מַעְנַא, וְקִימַה אַכְּבַּר, וּכִתְקַוִּי אֶלְעִלַאקַאת בֵּין אֶנָאס, אִלַא גְ׳לַבֶּת אִמַּא וַחְדַה בְּלַא אֻכְּרַא מֻמְכִּן יַקַע חַלַל פִי אֶלרַאחַה אֶלְנַפְסִיַּה, אָו פִי אֶלְאִנְתִמַּא'.